نختار الكسكس والدجاج. الكسكس أكلة تقليدية ومعروفة، ودائما نحبها. أما الدجاج، سهل التحضير ويعطي طاقة. مع هالنوعين نقدر نعمل وصفات متنوعة، وما نملّش منهم.